ऑस्ट्रेलिया को संघीय संविधान एक जनवरी उन्नीस सौ एक को लागू भो हतो। जिसे ऑस्ट्रेलिया को एक संघीय राष्ट्र बना दओ। इसे पहिले ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश उपनिवेशन को समुह हतो। ई संविधान के तहत ऑस्ट्रेलिया में छै राजयन और दुइ <hesitation> क्षेत्रन को गठन भो। ई संविधान ब्रिटेन से कानून की स्वतंत्रता की दिशा मा महत्वपूर्ण कदम हतो। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य से औपचारिक रूप से पूरी स्वतंत्रता उन्नीस सौ छियासी में ऑस्ट्रेलियाई संविधान अधिनियम के जरिये मिल गई।